Ku abẹnda atzuka edunna so onnong ifa va ayin ka aden so kẹwosi immi bẹẹn bọ otte kpannan kpa okka kpannankpa okari va peẹ ifa ẹuut inna adụ ma ọyabin nwa